تظاهر بأنك تترك رسالة بريد صوتي لتهنئة صديقك بزواجه. ماذا تقول له؟ أقول له: "هلا والله يا غالي، ألف مبروك يا صاحبي الله يسعدك ويسعد حياتك مع شريكة عمرك. فرحت لك من قلبي والله، وعقبال الذرية الصالحة إن شاء الله تكونوا دايمًا مع بعض في سعادة وهنا، وإذا احتجت اي شي أنا موجود. مبروك مرة ثانية يا بطل"